Идора кардани обу ҳаво бо технологияҳо саволи мураккаби ахлоқӣ ва илмӣ мебошад. Аз як тараф, ин кор метавонад ба пешгирии офатҳо ва беҳтар кардани ҳаёти одамон кӯмак расонад. Аз тарафи дигар, таъсири ногувор ба муҳити табиӣ ва таъсири номаълум метавонад хавфҳои ҷиддӣ эҷод кунад, бинобар ин бояд бо эҳтиёт ва масъулият иҷро шавад.